Ni'hiaj ne' taj 'hiaj si bin 'ngo telebision, si 'hia bin hiaj ki'hiaj sunj si ña'an asniñan bi si kunun ña'an tukua ne', ni si ña'an bin si kitaj 'ngo antena cha tukua ne', ta taj ni toko ne' ruku 'ngo tele man ta taj ni ka'be na'bbi kini'hiaj ne', ni isi kataj ne' taj bin ki'hiaj 'ngo taní ne' kini'in karanj sunj man, ruku ni kabin chun 'ngo nej sin' ta aun si chi'i ni'ñanj tele tan, ni kini'in taj karan sunj man ta taj ni si kire' 'ngo nej rasun tan ki'hia, sani si siniñan bin sisi kitaj 'ngo si kina'bi kini'hiaj ne' ta taj ni ka'be nabi tele tan ánj.